Iyoo <hesitation> geg gihύra, gihύri ge, gihύr ma faŋ ma nñaana ngi jόgi, a ginbiiŧa giinda ge dé, gihύri ge gii jjόgi, gii jjόgi. Titi ma gii ttin jόgi bembe ho ga alaante, ho ga anín, gii jjόgi ho gí mbύuta, ho ga hal andaŋ, gii jjόgi ho ga hala amoon, ho gí hala ahiiy. Dong njaloo njaali hi ma yaani gihύri ge raama Haala ñaamani, Haala ñamanan liitu uwili, Haala ñaamanan wiyi uwili, Haala ñaamanan bjéte bwili ma. Amada taa ato geg wima raaman. Dong gihuri ge, njali ma nyaam bembe, gii téegi hala uwoda, gii tti gi ggaafo ahomti hi gijanga teegna, gii jjanga ta a hawula hani, gii jjanga ta agiti, uw gi ta ataan hani. Haloolo gimand too be, gimada timba, amada timbani hédma, ndu ugi mo gihύri ma gi raama atinan gi to giti hemma. A bboorin gihύri ge, waabo bàga, ndu uñin mo, mbàmba janga gegi gihύra, basgo gihuri ge umada gi to gega ungaŧi unan wi ñaa mbolo gbii bigiindi ma.